هو يعني باش نكون وحدي ولا عندي عشرين راني باش نخير يكون عندي عشرين خو يعني نحس هاكا تكون عايلة كبيرة واما كي تكون الساعة وحدة تحب واحد ان من لحمك ودمك عكونا عشان يكون عيلة هكة كبيرة